Huunde feere nder finatawaaji lesdi Gariisi ko mi anndi, kañjum woni konseptu ɗum Filosenia, ɗoo kam a tawa pati neɗɗo Gariisi mo ɗo yiɗi koɗo mo ɗo yiɗi hooƴɓe, to hooƴɓe ngari a yahi ɓe jaɓiiɓe juuɗe ɗiɗi.